ज्यादा तेल मसाला खाये से एलर्जी होथे। आमतौर पर अगर देखा जाहि तो अंडा अउ आलू ज्यादा खाये। से पेट म गर्मी हो जायेल अउ कुछ कुछ मन ल तो पेचिसो हो जायेल। करेला अउ पपीता खाये से भी कबो कबार कब्ज़ हो जाथे।